Zato, sivy amby sivifolo, valo amby sivifolo, fito amby sivifolo, enina amby sivifolo, dimy amby sivifolo, efatry amby sivifolo, telo amby sivifolo, rô amby sivifolo, raiky amby sivifolo, sivifolo.